<hesitation> Ingye erihabulhwa ribuya eryanamathathunga ryerihabulhwa eryerikwama ya nyamuhanga ngise muthoka webyosi kandi nyamuhanga erimuhira embere omwa bulhikindu kyoosi ekyangakolha ryamabinyiyamba omwa bindu binene, omwisoma lhyaghe, ngasoma ingabibugha indi ya nyamuhanga ngoko ingaminya indi nyamuhanga ngoki akanyiwathikaya, kandi kwenene akanyiwathikaya nyamuhanga amabirinyiwathikya omwa bwimbe ngalhi mwimbi ngamwimbira abandu bakabyabakahulhikirira ebinywe ebyangimba nabu ebiseghera okwa mukama nikindu ekiwene. Erikwama nyamuhanga lhyamabinyiwathikya eribya iningasika nomunangathunga ebindu ebikanyitsingatsingaya ya nyamuhanga waghe kwa aneyo kandi kwakindiniwathikya erikwama nyamuhanga ryamabinyilhethera abanywani kusangwa ghukabya mundu owo kwenene, na banywani ibanza eribya bakaseghera hakuhi naghu. <hesitation>